Colombia <noise> jaeko mopeti <noise> tëta tuisa vae <noise> jokope tëtara <noise> reta guinoima <noise> mezcla tradicionales jeko <noise> jare <noise> maepira oyaporetavae oyapo iyipire <noise> imbaenduareve <noise> jaereta yaesa <noise> oyerovia <noise> mbaeti ipiatiti mbaté <noise> oime <noise> mbae <noise> yave jaereta <noise> ipuere <noise> oporombori <noise>